Man nanná xc̲h̲aꞌc̲h̲a giaꞌl nak mias, ngolbez, mët, dam, mëꞌbe, tigriy, ic̲h̲ë man knu nak man xc̲h̲aꞌc̲h̲a noꞌnda or giaꞌl loxna gunu or dze nika xwiydma man knu lo lëꞌ ic̲h̲ë man knu naxkes, dzekna xka lëꞌ giaꞌl lëꞌ man xc̲h̲aꞌ, ic̲h̲ë man knu xc̲h̲aꞌ lo or knu nak or lëꞌ man knu xgib guꞌn c̲h̲ow, x̱iꞌk nak neꞌg lën giedz xc̲h̲aꞌ mias gana ngolbez par lëꞌ man xnaꞌs ngid c̲h̲ow, loxna gunu or giaꞌl nak or xc̲h̲aꞌ man knu saꞌnda lëꞌ dze gakda inaꞌs man knu man gow, lo lëꞌ ic̲h̲ë ngid zinlaꞌ, saꞌnda lëꞌ giaꞌl lëꞌ ngid ñoꞌwyu, loxna gunu lëꞌ man c̲h̲ak xded lën lidz ngid loxna xgët xgid ga c̲h̲ey ni- ngid c̲h̲ow stib kwa, saꞌnda lëꞌ mëꞌbe nonga yan ngid xchoꞌw lo nonga c̲h̲en nak guꞌn c̲h̲a lëꞌ ngid nter stsaꞌnga naxaga lën lidz lëꞌ sia xc̲h̲oꞌn.